Ẹzẹnẹ ẹgọt yẹ ẹrẹ ẹgwama igwama, ẹzẹnẹ ẹgọt ẹgwugwu ga ẹkpọ ga ẹkpọ. Ashi ẹzẹnẹ ẹgọt nang ẹkpẹ, ma inya, ma ẹma <hesitation> pussy cat, gbọgbọri, ẹzẹnẹ ẹgọt nwẹbẹ gwud yẹ mbo bẹ, ma ẹkpẹ ma awanmbara ma ẹbia, mm ma ẹzẹn bẹ gbọgbọri bẹ ẹrẹ egwama igwama jẹ. Bẹ ẹrẹ ẹna mọ ẹrẹ ẹgwama igwama wa nẹ Obazi ussẹ una emo, unyi emo sọọd ẹkpọkpọri. Ẹzẹn nwẹbẹ gwud nbo bẹ gange, achẹrẹ mọ ma nẹ emo ara assẹ agwuro igwɨd, achẹrẹ ẹkpa ẹ sọọd emo ma agọnọ arẹ yẹnẹ Obazi usaga emo unọng unyi emo sọọd igwama. Ẹzẹn ga ẹgwugwu nana ẹgwama na ayẹ. Ẹkpẹ wa ayẹ ẹgwama igwama ẹta, inya kpasuk ma ayẹ enọng ẹgwama igwama. Awanmbara wa ayẹ ẹbọni ẹgwama igwama. Ayẹnẹ emo gbọgbọri, emo gwud arre ga imi ẹ dọng awanmbara. Emo gwud ara agwama igwama. mo arọ aji ma ẹzẹn bida. Ayẹnẹ emo ma san, ma agọnọ arẹ ee emo wa ẹzẹn bida, Emo ara agwama igwama ga yẹ Ọdọ wa Obazi unyi emo igwama nwe ma nẹ afẹ mọ jẹn ma agọnọ arẹ sọọd emo ẹnẹb na sọọd, ẹzẹn ba nang na nama ẹvọm ere bẹ sọọd emo ẹturi ẹbi nangẹ ena emo akọri sọọd, ugbang adọn yẹ ere emo ga imi erɨrɨm, wa gange anọng assẹ agọnọ arẹ Obazi usaga emo sẹ emo agwama igwama. Inọi emo ma inọi ẹkpẹ, inoi ọvẹvẹn nwẹ bẹ gbọgbọri, wa nẹ emo agwama igwama. Ma nẹ ndoro bẹ gangẹ gbọgbọri wa ne emo ara agwama igwama emo. Obazi wẹ usaga emo, emo usaga ure sẹ emo atuturi, una emo akọkọri ga sọọd ma ẹna emo agwama igwama Ẹzẹnẹ ẹgọt bida era, ma inya gbọgbọri ẹrẹ ẹgwama nang. Emo gbọgbọri are aji ẹzẹn bidi Wangẹ ẹna emo agọnọ ọnua ẹgọt. Ẹkpẹ wa ayẹ ugọnọ ọnun ẹgọt, emo babẹ gbọgbọri wa bakemọ. Nọrọ gwud igọnọ ni ire yẹnẹ emo ara agwama igwama. Wangẹ ẹna asọn ja ọdẹt ma emo ana, ọ dudu ẹjara ẹdudu yẹ emo ayẹnẹ emo ma ga ẹgọt, ma ga ẹsudu ẹjara ẹdudu emo agọnọ arẹ wa ẹzẹn bẹ ere eji ẹzẹn bida, wangẹ ẹna emo ja ọdẹtima emo ana. Wa nwẹ igọnọ jẹ ire yẹnẹ Obazi usaga emo jẹ, unyi emo igwama ga sọọd ubọni unyi emo inọi agọmọ ara agwama igwama.